ⵏⴽⵓⴷⵉⵙⵉⵙⵜⴰⵏⴰ ⵢⴰⵡⴰⴷⴰ ⵎⵏⵉⴽⵡ ⵢⴰ ⵜⴽⵓⵜ. ⵢⴰ ⵜⵣⵉⵣⵉⴳⵉⵜ. ⵜⵣⵉⵣⵉⴳⵉⵜ ⵉⵍⴼⵡoⵔⵙ. ⴰⵀⴰⵙⴰⵏ ⵏⴰⴼ ⵉⵜ. ⵇⵙⴰⴰⴷⵣⴰⵡ ⴽⵓⴷⵉⴳⵉⵍ ⵙⵓⵜⴰⵡ. ⵇⵙⴰⴰⴷⵣⴰⵀⴰⵔⴻⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜ. ⵜⵣⵉⵣⵉⴳⴰⴽⵉⴰ ⵢⴰⵇⵉⴰ ⵢⴰⵇⵇⴰⵔ. ⴰⵔⵔⴰⵇⴰⵙⴰⵀⴰⵔⴻⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵣⵉⴳⵍⴰ.